Buloas yang au hi pake ia adalah buloas neme nusa lonte neme au nusa asal atau au nusa fuafuni, karena buloas ndia sangat mana'a dan terlalu jarang untuk hatoli paken kecuali saat feta maso minta nai lonte atau feta hadak nai au Mamana laleong a. Au Boe hi pake nusa feek a nun a nai ntt ia. Supaya au lebih alelak budaya adat adat nai NTT ia, karena NTT ia henun no adat budaya. Semoga ke depannya au bisa pake Ela AU alelak, dan au bisa anoli tentang adat no buloas neme lote.